हरेक मनैंभरिन तिया अपना जिउ तोपेक तहनि लत्ता रहता आउ जाके अइसने करके मोरो तिया मोर जिउ तोपे भरका थोरथार हुइलेतिति फेकुन लत्ता हैं । खास करके मोर तिया जैकेट, पैन्ट, मोफलर, कुल्हि, पन्जा, टाउजर, हाइनेक लगायतके ठुल्ह ठुल्ह लत्ता हैं, ओइनन मै जाडबिचा प्रयोग करतुँ । अइसने करके जौन लत्ता मोर तिर पातिर पातिर मेरके हैं । जइसेकि पातिर पैंट, बुस्कट, सेन्डु, कट्टु, हाप पैंट उइसन पातिर लत्ताभरिन मै जब घाम बिजा परता तभि लगैतुँ । अइसने करके झगिया हुइने, धोति हुइने, कठरिया परम्परागत कुल्हि होइल, बुस्कट होइल, घेंटाम डरना गम्छा होइल अइसन लत्ता मै जब फेकुन पबनि तिउहार लगता याते हम्मर तमान ठाउँमे साँस्कृतिक कार्यक्रम होइ लगता, होरि महोत्सब होइ लगता अइसन अइसन समयमे मै अपना परम्परागत लत्ता लगैतुँ आउ जाके जइसेकि तौलिया होइल, दस्ति होइल अइसन अइसन लत्ताभर हरदम लगाजिता । एनिकि जाड बिचा रेहे चेहे घाम बिचा रेहे यि सरि साह लगैना, सरि साह प्रयोग करना लत्ता है । खास करके मोर तिया जेदा लत्ता उत्ता ते ना हैं मुल जौन है उहि लत्ता ओहके मै सिजन अनुसार फरक फरक समयमे फरक फरक तरिका लैके लगैतुँ ।